Ny trondro ndray a ny ifandraisan'izy samy izy a dia mifanantona izy a mifampitohaka amin'ny vavany a dia avy eo samy lasa de ne- manao ohatr'izay hatrany a; ka ny trondro a ny toetra tena mampiavaka azy a de izy tsy mbô mandeha mahitsy a fa mivilivily.